<hesitation> Mampiavaky e perroquet moa zany de ity fahaizany mamaly zakan'olo ity, misy fotoa izy io rehefa mizaka gn'olo rehefa zary akoinio izy da mahay mahafantatry hoe izao gn'avaly an'iza, fa igny zany tsy fantako hoe izy rehetraretra ve gnakoinigny sa gne tezay evao, fa mety misy evao gn'ankotrin'izay fa izay zany gn'azoko zakay.